Moto nifu gweite nifu moto ngao tanka ngao tanki ndiyam, ndiyam pyaudam, nnen ben gorto jam, nifu bheite man tobe gwari ndi beto gabe bursi na payab jibet tiyo jimabbe, e fesaha ngu luman doada kanun na fumaga.